The the the particular clothes me i’m a african man so I like my african style of wearing I like to buy my cloth I sew it yeah because we are africans and we have to present africa me I like my african wearing neh I like to buy my lappa I sew it me and my woman wear ley same lappa we go to church together when we go places when we sew our good good lappa neh a can make us look good and look pride among people neh although I can wear some mor ley white white people clothes neh leh leh t- shirt jean trousers and thing neh but my style of clothing la african wear I like my african wear ley my african country cloth neh ayy when I was small my pa use to wear ley thing neh na so ley thing where you see your parent neh wearing la a as a child you can interest in when we wor coming up anytime ley having big big thing neh in our town you can my ma talking say she going buy her new lappa my pa seh use to say he going buy his new lappa and when ley sew la lappa leh dah when you see neh going ohh ley can look too fine together. So me my style of clothing la african wear I like my african shirt neh my country cloth neh when I sew a I can feel like a real african man although I can wear my jean trousers and thing neh sometime my t- shirt ley white people european people shirt and thing neh but my style of clothing la african wear I like my african wear my african cloth any fine cloth I see I can carry it to my tailor he sew it for me when I wear a I can feel proud to be a african la my style of clothing the.